Intanet nì ley mà vi dey ndèy vi dey ndèy njěy rútso nì lò tsǐ lǎní ddrǒ fú nì chú à lêy intanet nà dhǐy njèydha nì nwǎngú mà gwîy mà lǎní nwǎngú mà chô màdhí nzòw rà sò lǎní skul ó ndrǔ nì ngu màdho nyǔ'wiy lǎní nì nà fú nì chú ley nì ndèy mà tsi nì lò njèydha intanet nà lǎní

Mà chó nì bbalè mà kà ó nyì ka dho njà njǎli cho ingá dò à dho lò mbà chálè à le njàddí sâ nà ke kadho lò ndiy ndíydha nì njàddí sânà ràdìo màdjú njàddí sâ nà kadho bàrúwà ddí ndíy í ni chú nyi mbǎ chalè à le njàddí sânà telefone ney ka pey nì simù ney ka pey nì peydha ní níyà ingá ddù í li ni ngu simu pěy à nì dǎ chalè chali nì ngu pey i lè í li nìngu pey ka ngu pěy chalè chení ddíyà màdhí lò chùwdha mà kà ó à tde nì funí ní

Ndey ngá ɦìytss nà ddì mí lǎní nga nì à nì jǐ nzǒw tsotso nyi rà kwo lǎní sùkúl ò rwo nì mî à rà ley nyû ddí nyi rà mí bǎjèt njèy lǎní à rà ka nyǐ ngà dzá gbow nì mî à rà ley ddiy má à kà nyi njěy ddì nì nza dhò nì nyi rà nzǐ ǒnó nga ndò ndòdha ní wánì ddiy cha nyi nì njěy nì nyi rà njèy dza ddì nì ó

Nzòw dhí tǔwtǔw ní nga à nì disco ka nì bbǐ ddiy nzòw dhí tǔwtǔw ní nga à nì nzòw dyási nzǐ ì rà nì skul ò nì nzòw dhí tǔwtǔw ní nga à nì nzòw rónga kà nì bbǒ nzǐ lǎní ddiy

À léy nyi déy nyi djú nyi níddù à léy nyi djòluw lò shi nzǐ

À nì lǎní mà dho mà déy mà silimu mí dhi ró ddù ddu djú ddù silimu nì ddì nì dhi jì má ndèynì bbalè tey si í ngòw ó nà nì silimu nì dhi jì má aa mí ddǎwà chùwdha téy klôw kà nì ngǎ klǒw kà nì ngǎ chow silimu nì dhi ma cha ndèy dho nyi sà sàní dhi má nyi dhi aa nyi ró lò tdra dha nà nì

À dho ley bbalè dho klǒwklǒw ní dza ss̀ à dho ley bbalè dho ìdhí nzòw cho sùkúl ò à dho ley nga nyùdha ddí dho dey lǎní dzakǎ à dho ley njàli dho tdiytdiy ní lò jì njèy ndèy bbá

Ndaní ndrǔ tsǐ ì rónga bbòdha mí lò ndaní ndrǔ tsǐ li ddéydha mí lǎ ní nga cha kadho ndana njitsò djú lò njà nì nzánà à léy ní ndrǔ dhí jiy à rǎ ò ní ddow tuwtsò

Zòw dho ley nzòw dho rà nzǐ sòmò nà njitsòdjò zòw dho ley nzòw nì ngu gbu ní dzakà ó zòw dho ley nzòw dho nzá ndèy kâ ní lò njèy

Nzòw ka dho mba ddìnga ó ney ka vi mbà nzòw ley gudjò à ley ka gwiy ndanà fúndrǔ bbúw mí lò ró ngwo mànà ngèy ddà tdràdha manà à leě njàddí sâ nà ddí djuw mà ney ka vi mba ndrǔló nà ndaní cha ka mbǎ ndanà bbúw ó lò nzòw dho

Ma dzz̀ tdè símù tdey ro ma tdè hwî nà drǒ, ma dzz̀ tdè símù tdey ro kidha ka shì tdè ma djòluw pèydha nà, ma dzz̀ tdè símù tdey ro, ma chùw wá nì lò ngu da nì nga nà nì chow, ma dzz̀ tdè símù tdey ro ma chùw ma dyasi ndìnganì tsì tdè ma ddí nì ney djiy ní ddiy

À ji li rónga gbúdha mí nga ò mà ru djuw à déy ney sòrónì ónga mà klǎ klàní mà pwǒ kàtéy nga à déy lǎnà cha ngǎjìní nga òluw wá mà léy à déy lǎnà

Cho mbu nì dzzdjú à kà ma léy màtsá nzòw tsǔw rú nì sòmù dzà ò ndaní ndrǔ chǔw lǎní nyǔ'wiy ma sš lǎní dza ndèymi ma déy lǎní bbalè nà bbakàó

Ya dji nì kwó ro njà ddí sǎ nà mà híy nì híydha ní njàddí sǎ nà mà njúw nì dda aa dji-dda ddí njà ddí sǎ nà njàddí sǎ nà mà ley nì njàddi sǎ nà fělè mà mà njeynì njà ddí sǎ nà mà dow nì kàss mà tsòwró fù ní ní ya dji nì kwó ro

Ngǎjìní lò bbàdha nà cha ney mà dyási njèy màdho nì mà dyási tsotso kwódha nà tǔwtǔw ní lò cha ndrǔ nì ǒ nò nì ò luw nì nyǔ'wiy mí lò dhò dha nà mà dyási dhò

Màdhí dda rr̀dja mbdha ní nì à ji à déy ngbá mí lò nì ì, dda ò nzǐ dda ngòw djú nì pběy nzánà à ká ngu dhi tsuw màdho dda bbùw mà cha ney mà nì dda mb ǒmá ddù nì kà mà ddá nzow ǒmá ddù à déy ngǎ ndaní dhi ní ddiy má kà dho mà chùw dda óddu nì kà déy ngǎ

Mà sš ddadzà mà sš ddadzà mà sš

Zòw rà ley nyi rà dey ngǎ mb nà cha nyi cho nyǐngá nzòw sukúl ò nì zòw rà ley sùkúl fíz bbúdha nyǐngá nzòw djú nì rà dey klǒw nyi nì ngǎ tuw nà má nyi dho ndanà fú sùkúl fíz chùw nì zow ra ley njàddí sâ nà nyi rà dhì déyddùya ní děy nzá nyǐngá nzòw rà sukúl ò ní

À jì mà mbǎ dda sorónì tsòw ró ndèymí sabunì na dda dzà ó nga à jì à déy lǎní li ró nga gbú dha mî

À ji bbalè gǔ bbǎlà njèydha rútsó nì à ji bbalè gǔ dhì zz̀dha tsakà nǐ à ji bbalè gǔ sányì nà njèydha ddǐngǎ nì njǎddǐ à ji bbalè ndrǔ déy kóndom nà

Mà gbú nì ru ma tsuw nì mà kpanì lěla mà thi nì nga à déy thí fú ddu ó

Njàddí sâ nà fú lò jì mà mba nì ngǎjìní lò mà kà ó ma cha à dho la mà ddí mba mà kà ó ma cha à lêy mà njúw mà tsò cha à ì bbíy nì sò ní nì nzòw kà luw à rà la ddí mbà mà kà ó à rà ley fú nzòw rà cha ì nì ndèy vi dey ndèy njèy ngǎjì ní nga ó nì lò tsǔw mà kà ó fú nì chú nì ndèy

Déydha lò Ddrà mí lò nà à rà ley nyi rà dey lǎní rwo nì mî à rà ley nyi rà déy ndru nà gbow nì mî bbalè ddí rà ndru bbu nyi dhò lǎní tho nì mî à rà ley bbalè rà dey nyi njà ndìnga óddù níyà chá li ngá gba chú jì nì tde nì lǎní nyi léy à déy í dhǐy djú

Rí ní ngow kòwdha wa mbr̀dha nyi nì mutukar kǒw ro

Ndèy nyá nì aksident Uganda ó ní ddiy nì tuw nzá ka thìy lǎnà ní ddiy ndèymí rí ní ngow nà ndèymí ee tsuw cha bbiydha mí ddiy rónga ka nì thǐy nzǐ lǎní fú ddiy mà chú ndrǔ bbú nì aksident

Ma gbú nì ma rónga ma nyu nì nga ma njúw nì nzòw tsò ka Ddrà nzz̀ ndrǔ nà ddǐnga ká mà ra nì hiy

À ngu nì lò chow à léy nì mà tdúw nì màdhí ddiy djùtey mà mba nì bbalè djùtey kéykéy ndanà tsúw-dzà ò mà chuw nì nzǐ tǔwtǔw ní nga ya ney à nì ro

À ji ma ngú Ddrà mí lò ò, a ji ma dzž dziylíy ngéy ní nga ò ma vá fu bba kǎ ddù, a ji ma chǔw njàddí li ma cha ndèy dho ney madhò shú ní deydha dhò nì

Djow-djá léy nì ddǎwà ìdhí nyǔ-tsi ró, djow-djá ley nì ìdha nyû-tsi ddow ò njàddí sǎ nà njàddí sâ nà djow-djá ley nì ìdhí nyû-tsi ddèr ò ddí ndaní à pbǒ à rónga njàddí djú njàddí bbalè ley nì yǎdha ìdhí nyû djú

Zòw dho sòdha rr mí tǔwtǔw ní nga nì i nyi nì ngǎ ddiy nà má cha nyi dho nzòw cho ndanà sòdha ò nànì nyi nì ngǎ ddiy nà mà cha nyi dho bǔkù dzz nzòw ngú ndanà sòmò nì nyi nì ngǎ ddiy nà cha má ndanà nyidho unifom dzz̀ nyi dho ndanà nzòw cho sòdha ò nànì nyi nì ngǎ ddiy nà cha nzòw dho nyù nyùní cha kà bbú klôw ì dho ì rǎ ndanà sòdha ò nà nì

Ma mbr nì chǎy ma njúw nì màtsá dzá nì ndrǔ tsò mà tey nì ndrǔnà bbǔssdjú cha mà dho njèy ní lò

Fú ndrǔ chùw ìdhí nzòw à rr nì ì nzǐ ddíyà fú ndrǔ bbà ìdhí nzòw nǔ à fǔchú à déy nzǐ ddíyà ndrǔ tdra nì do nà lò ndrǔ nzǒw 'wíy ddí thà fú ndrǔ ró

Mà tsá njitsò djú simu madzì tde ro njí njèydha ndanà shì ma djòluw luwtey machùw nyǔ'wiy ddey ma lòw njí njèy ndanà à léy lò mí tdyòw mbàdha nì zěy mà kà ó njà ddí ndrǔ nà

Ma dho vùgá nyù ndaní ma rónga déy lǎní ma dho zz ddí nyǔ ndaní ma rónga déy lǎní ma déy klôw ma dho kúw-chù nyù ndaní ma zǎnga à déy lǎní ma ró jǔw bbíy lǎní ma dho kwíy ka njàddí sâ nà ndaní ma déy klôw nà

Ngòw dhì lêy ddíyà mà vì dey shì nzǐ cho má kà mà shǐ tdè nì ò nzǐ mà vì dey ngu shì mà nì dhǐy děy ddùwà ní fúnì chú ngǎjìní nga ngòw dhì mbà màdho nì í ngòw djú nì à nì nú fu mà nì njǎddǐ à lêy ddíyà mà ró nga vì dey ndèy njǎ gbè dzǐy mà vì dey nga nyù lǎní nì bbalè níchú fúnì ngǎjì ní lò ngòw dhì mbà mà dho

Dhì ní ndrǔ 'wiy nì dda dhì ní ndrǔ vu nì zz dhì ní ndrǔ rr nì zz dhì ní ndrǔ guw nì kàli dhì ní ndrǔ gbú nì nzòw ró nga dhì ní ndrǔ gbú nì nò dhì ní ndrǔ vu nì zz

Li dò njèydha kadho kadho kadho njèy ǐchú nzòw gwíydha dhò mí lǎní nga ní ddu? Ya nyi bbà njàddí li dhò mí ngǎjì ní nga kě nì ney ya nì ngǎ ro mí lò gwíydha nì ka gwiy lǎní ní lò ka mbǎ li ró njèydha mí lǎní nga ka gwíy ndanà nzòw fú lò rà tsùw nzòw mà djú ya kpe sùkúl ò ya kpe ŋa ngá nzòw rà ngu tsì à nì lǎní ní lò

Ddì nì à nì ànànásì, ndèymí kow fúnì nì lǎnà ní tsúw tsi njàddí nì ddàmddám fúddiy nì lǎní li rónga dhò

Dròdró ní bbalè nì dǎ ndèy òluw nì lò mí tǔwtǔw ní nga nì nyù chùwdha nì klǒw mb chùwdha mí tuwtsò ddí nì klǒw à lêy ndrǔ nì dǎ tǔwtǔw ní lò òluw

Ndaní mà njǎ mà lǎní bbalè kà ó mà gbú nì màdhí ru ndaní à déy ddí lǎní dzz nì ró ddù ddudjúddù ru má dzz̀ nì vi dey ngǒw nì à nja nì ndèy ngǎ lǎní bbalè nyú dda njàddí ke fú rù dho nì nyi nì ngòwtsá fuchú à kà mà gbú mà dhí rù gbúní ndeyní mà njǎ mà lǎ ní bbalè kà ó

À nì lǎ na nyi déy nyi silimu ró ddù ddì nì nyi tsǐ nyimí djǔw ó nga à ní ŋǎchú ya nyi nì dhi nà ro ndaní nyi lòw tsúw gò chù nyiró djùw tsìdha silimu róddù à nì lǎna ndaní nyi ka nyirónga bbò

À nì ddì nì tuwtsò mà làyi dò njèydha nà ngǎjìní dhi nyádha nà ndrǔ dho à nì tuwtsò cha ndèy dho ley mà pbǒ màdhí lǎní déydha mà kàó nì

Ma gbú nì ma rónga ma nzà ro ma tsuw nì dzá ma ɦíy nì njàddî ma mbr nì kǎwà fúddiy dzzdjú ddù ma ngú nì rà bbiy cha bbalè njûw ì tsò mí nga ò